א מענטש דארף נייגעריגקייט צו גיין טרעפן נאך זאכן. נייגער שטופט א מענטש ארויסציגיין און קוקן וואס נאך איז נייעס, וואס נאך קען איך טרעפן. כ'בין נייגעריג וויאזוי דאס ארבעט, כ'בין נייגעריג וויאזוי יענץ ארבעט. ווען א מענטש האט נייגער גייט- גייט ער ארויס צו די וועלט און ער קוקט אויף נאך זאכן וואס ער האט נישט געוויסט ביז היינט אבער נייגער האט אים געשטופט עס צו גיין טרעפן.